Jélⱥ re ýn e jmíií’ re lɇ dselí köö jmýy’, <noise> köö jmýy’, köö jmýy’ kuⱥⱥ ko jmýy’ kié’ ‘nýy’ re juⱥⱥ’ra, jélⱥ edselí köö jmýy’ kuⱥⱥ jmýy’ kié’e ‘nýy’ kuⱥⱥ re juⱥⱥ’ra jö, la’ juⱥⱥ’ra’ jnⱥⱥ’ dsa jmíi e jmⱥⱥ ra’ jmýy’ kié’e ‘nýy’ kuⱥⱥ, jmⱥⱥ ra’ kiä’ mý üú ba ‘nɇɇɇ’ kiä’ kajuý mýjmý’ bá <noise> ‘nɇɇɇ’ ko’ xá jmýy tⱥⱥ’rá’ mⱥ jöö, xa jmýy tⱥⱥ’rá’ ijmí mⱥⱥ, tⱥⱥ’rá’ ijmí xïí’ enɇba nɇɇ’ tⱥⱥ’rá’ e jmⱥⱥ ra’ mó kuⱥⱥ, jötu mⱥⱥrá’ ere lɇ guisáado kö’ exin mó yǿǿ, mó takiä’ huajíillo ta kiä’ ceboo kiä’ íjmí bee’, íjmí bee’ ba <noise> xin ejö e ju jmíi ejö ka’ náa’ kiä’ íjmí syÿ’ kiä’, kiä’ mý ekiee’ mó juⱥⱥ jnáa’ e éráa’ mý ere lɇ e kiä’ mý jmý’ jö, ejö ekáa’ náa’ mó yǿǿ, mó exin guisáado jö, la´ re lɇ jmⱥⱥ ra’ guisáado, jötu e jmⱥⱥ ra’ eta lýn re xǿǿ tala nɇ köjö, ere kiera kiä’ <noise> köö mý jñǿǿ köö, köö ta ékiée’ náa’ köö, köó sóopa köö kö’ jia’ba re lɇ ejö, mó etalýn ere xǿǿ rá’ ere kiǿö, ejö talýn tⱥⱥ’rá’ ijmí xïí’ tⱥⱥ’rá’ jmýy’ ijmí xïí’, xǿǿrá’ ijmí bée’ jö xé’n jö tⱥⱥ’rá’ jmýy’ ijmí xïí’ kié jö, xǿö rá’ yǿö lɇ’ yüü lɇ ´ñee kie jö xǿö rá’ lanún e dselí juó’ ere kierá’.